2024 yuunɛ la tiisi ma la yɛla zo'e zo'e. <hesitation> fu wa bisera, la de la yuunɛ ti ma ba'asɛ n sukuu gee nyɛ nyɛ tuuma tuna. Dagi bala ma'a fu wa bisera 2024 yuunɛ la puan mi, a de'e yuunɛ n ti Naayinɛ tum yɛla zo'e zo'e, kiresi zo'e zo'e ma vom puan, teere zo'e zo'e wa'am ma vom puan, teere ti ma ka ga zaasena ti la wan nyaŋɛ tum, ti 2024 yuunɛ la puan Naayinɛ suŋɛ ti la tum bo ma. Bala la 2024 <hesitation> de la yuunsɛka ti ma kan man tam. Sɛla n sɔi la, yele sɛla la sɛla n iŋɛ ma vom puan tee ma vom puan dɔla Naayinɛ <hesitation> yelesum puan ma kan man tam, la de la yelesunɛ paa. Ma han kɔ'ɔm wum 2024 yuunɛ la sɛla ti ma n tara n bala.